Lebbi ɓurɗi fo'ugo(wulugo) fu kanji ngoni febrairu e maris. Lebbi pewɗi bo kanji ngoni Disamba e janairu, ɓurɗi sofugo bo yuli e agusta, ɓurɗi yorugo bo janairu e febrairu.